Ţíj uguk uwímee ací uyësël o aweli uguk aŋal pëënjúŋul, mëënţun añaţ añaţáţun uncí mee bí këyeecës bí wul kodo. ucí njí fíŋul ambá káyëkandurul mëlik, mëlik yëkan kayog wul fëtëná fëtáwël. Fët wël ambá aruka ilúng itíis uncí diká bee dí ulef, këwíl wul. Mëwíl wël ambá këñawël unjënţ. Uñawi wël onjënţ këdúka táwël, këtáwël káampënan impës këënduk ibaţ ţí pëwáyan. mëfangara bá uyámaţ rek, uyámaţ joon upir uwala impës pëwaráan ní pun. kátaw <hesitation> pëkanţer këmpënani ibeţ injoonk icírël ambá këfál fálal uwul. Ambá këñawël ojënţ duká bí wáyan wël. Këwáyan wël këceer pënam dël ná mëlaj, mëmaritam mëlaj kawáyanan uwul. Ambá kundee bíiten bëënjúŋar bíŋal bí pëënjúŋëna uwul, mëŋal këëndo wul kaceep, mëŋal këëndo wul káakal, mëŋal këëndo wul káyasa.